باش نعتادر لشي شخص كنستعمل الجمل ديال الاعتذار اللي هي سمحيليا بزاف و كنعتاذر منك و كنحاول نبين ملامح الندم فالوجه ديالي باش الشخص احس بيا انني انسانة صادقة و ندمانة على داك الفعل اللي درت